Go'shtni uzoq vaqt saqlash uchun uni to'g'ri saqlash muhimdir. Uni muzlatgichda yoki muzlatgichda saqlash tavsiya etiladi, bu esa bakteriyalarning o'sishini oldini oladi. Go'shtni havo o'tkazmaydigan qopqoq yoki plastik idishda saqlash kerak, shunda u quruqlashmaydi.